pirisa ong pirisa ho o'ko haha' ponna tuheurong, o'ko poti ponnangi ong tuu sirung kong. Tuu ko hoyori container inoiro impa tii pirisa kuu siriku impa tutungkah tuituhetong oo tutungkah neihetong. O'ko <hesitation> impa noiko ongko moniko ngung, moniko ngung oo ongkoh fruits ngung ho poti ponna o'ko puunniro saa siriku aii hinghuru hetong moniko ko hinghuhetong, impa hoko fruits ngung nawa' roki arape'herong impa ongori fridge kuungi tui. Pirisa ko kuungi tui toponing aii tuyu yesi ko ruu nonghetong tiki fridge ko kuungi tuyu pehke nopimo. Impa ko ongko koh kukuraku o'ko stowa koriko puunniro roki noi yii teyeihe impa noi ru'keiro impa noi sirihe haruro aii tii fridge kuu siriro, tiki tuyu aii tiki tui toponing tuyu poti ihkita nonghetong. Impa tiko ko romoki eneke hoyori ko next day or wik noi romoki o'ko ru'karei ko haruro aii eneke nopihetong. Impa ong hiya pirisa ko kuu sirihetong aii toponing tuyu, toponing tuyu poti ihkita nonghetong ho hiya toponing tui, o'ko toku arapoi. <hesitation> impa ko ice cream ko o'ko koriko puunniro howono ukoiro impa no'ra neyeiro toku ronguhiro, impa tii pirisa ko kuu siriku, pirisa koriki eneke toponing tuituhetong, saa siriku melt noworo araporohetong. Impa o'ko hoyori fridge tuhe kuungi tuyu aii toponing tui rii'hetong impa